Jʊ mən jəla nən a nəl mi gəmi, mə swɨlei nəba jəla nəni m jəla Kwaamagɔ win swar, Kwaamagɔ nabə yo, n jəla nən a mʊgɔ nəl mi gəm mɨɨ junɨ wo nəfili maa mun nɛi. ju mɔn jəla a nəl mɨ gamɨ. Mə swɨle nəba nyim Kwaamagɔ win swar, Kwaamagɔ mi yo. Jʊ-jʊ mə jəla nəl mi gəmɨ a be nəm tɨkalɨ a daagɔ mə woi a mʊgɔ nəl mɨ gəmi, n jəla mɨ jʊni wo nəfili maa mʊnne a wʊni a laa Kwaamai. A bʊlalɨ mi gəm, a nyimtəm mi gəm a jəlatəm mi gəm kel nɔswam n nyim nɔswanɔ wo nɔswanɔ mi nən kwaan a dul mʊnɔ gəm. Nan jəla Kwaamagɔ nəngɔ a kəga mʊnɔ gəmi nɔswanɔ mi nən kwaan a dul mʊnɔ gəm. Nan jəla Kwaamagɔ nəngɔ a kəga mʊnɔ gəm n ya gən a kəga mʊno gəmi, mi kaa nəki ni wo ba maa mʊn kaajəllei. Na jəla Kwaamagɔ nəngɔ a kəga mʊnɔ gəm n you gən nəl mʊnɔ win swar, bwɨligɔ wo a daagɔ mʊ woi. Mə nəngnən bʊlalɨ ni a- a jʊni mə jəla nənga a mʊgɔ nəl mi gəmi win swar a daagɔ a yɨm məndi gəmi, Kwaamagɔ nəngɔ win swar. Kwaamagɔ nəngɔ maa kanjəlole gwami, Kwaama nəngɔ nənle. Kaam nəbɔ bʊlali jino. na ja twiyabɔ tʊʊmi ja bəbo bəl ja bəbo bwɛi gə wɛ Kwaamagɔ a maa nyi. Məndɨ Kwaama ga a maami jʊnɨ a bʊmbɨ, a nabɔ nyo Kwaamaga jəgən nəfitəmə gwam a youlini gəm Kwaamaga jəgji nən jʊni Kwaamagɔ maa jimle, na jəgən ga mɔ ba mʊ maa gəm maaji mʊ yɨ fa youlini gəm yəla miso mʊ nya nəfilile maaji Kwaamagɨ, nəngɔ jʊga bwɨ kaamɨ jə jou naakanɔlɛ gə nɔɔli ga twɨyabɔ nʊʊm, gə nɔɔlini a maa jʊnɨ nyo mi ji nən nɨtəm bɨləngkɛl a kel Kwaamai gəm, na nɨtəm bɨlangkel woi miso kel bwe dou kʊm jinole, na nɨtəm bɨləngkel woi miso kaajəl dou kʊm jinole a wʊnɨ kal jim naakanle. Jʊ a bwɨ mi jino bɨləngkɛl ja yabɔ Kwaamagɔ nəlo win swar, ja jəlabɔ Kwaamagɔ nəngɔ maa kanjəlole gwami, ja jəlabɔ Kwaamagɔ nəngɔ tɔɔ kowanne nəllei. Nəngo jʊ gɔ a bwɨ be jimle nən komatəmi. N nɨ bɨləngkel daagɔ Kwaamagɔ woi. Mə Kwaamagɔ nəngnɔ bwiligɔ nəngnɔ maaji ni maale a kəgai, na mə nyabɔ kəngkəni mə nya nya a kəgani gəm. Kaa nə nafɨ a maa nafɨ wo. Nafɨ gəna mai gɔ kaamiyo ja jəlabɔ nən Kwaamagɔ, na ja ko nəl nən tuwa keməni, ga jino jə be ywatəm fa youlini gəm, ja ko nəl a dʊ dwang nayni, ga jino jə be ywatəm fa youlini gəm mɨ nunɨ wɔ a bɛ ywatəm fou a youlinɨ gəmi Kwaammaga jagbən pər gwam fou a mʊgɔ youlɨ nɨ gəm nən jʊnɨ nəfili maalei nə jʊni gə nə nəfili lɛi. Na nən gə mʊ məg məg tuwa kemənɨ, mʊ məg məg tuwa kemən na nən bə tuwa kemən jʊ a nəniyo bukang a daagɔ woi. Na mʊ bubɔ kangiyo to mi mʊ nən bɨləngkel, mʊ jəlabɔ Kwaamagɔ nəngɔ be nən mʊi, nan jəla Kwaamagɔ nənga be nən mʊi təbə nyatəm, təbɔ wʊni təbɔ bʊnənɔ təbo kanjəlɔ gwam gə na daagɔ Kwaama woi. Kwaamagə suwa bən gɔ miso gəni nəfili bʊnənile a laa kwaan gənɔlei, miso gəni nəfili bʊnənile laa kwaan ganɔlei. Nəgɔ jʊgɔ a bwɨ bwejwale Kwaamai a suwaagɔ Kwaamagɔ, kannile shilogə a wʊni dun munɔ mi nya jatəm kəgalei. Kannile bʊnən a wʊni dun munɔ miso nya jatəm kagəlei. Ni dəng dəng na jatəm məndiyo disən bəla dun munɔ tə dun munɔ a nya doutəm. Na na bə maale nyi, tika bən tika. Mə mə nəngnə bɨlənkɛl, n ni bɨləngkɛl a daagɔ Kwaamagɔ woi jʊni a be kəga mi a be mi Kwaamaga maai, mi mə nən kabtəm wo. Kwaamagɔ nəngɔ ni bwililei, Kwaamagɔ nəngɔ ni kanjəl nile gwami. Na bolai, na mə daam mi mə kwaamigani, na Kwaamaga ko mə maa gəm maa maajigi nəngɔ gungile a bolai ni gəm mə daami. Na ko miso mə maa gəm maajile na bolani nəngɔ ƴəlam yəlam melali a daagɔ nəfitəm woi n Kwaamaga be nənni. Manzo Bulus a suwagɔ Bola gənɔ nɨyo gən Kwaamma jəlai dɨsɔ nəfitəmɔ a nya melalɨ nən jʊnɨ bwɨlɛ mʊ wo nan bola na wei nəfitəmo maa a nya melalɨ wo daagɔ gəm, kan kablɛ, kan demle nu munɔ a daagɔ Kwaama woi na mɔ ting kəggai, na mɔ nə bwangtəm Bʊla Kwaamai, na mɔ gwiya yemi ben jəla Kwaamagɔ nəngə nən maaji dʊun a daagɔ, n jəla maaji Kwaamai dəng dəng, nan jəla maaji Kwaamai dəng dəngiyo mʊ yɨ yɨ kwamigən təbə nəfitəmo, mo yɨ yɨ kwamigən a daa munɔ gəm.